Amin'ahy manokany gn'amboa, da hoe ame maha-nama an'azy andragno da mila karakaray, satria misy fahasalamagny gn'amboa da maharary avao koa izy rehefa sy voakarakara, noho izay zany roy avao e fantako amign'anazy misy gne lagaly, da misy gn'haromontagny anegn'amboa, izay iny.